هاي بالطبيعه هاذي هي اللرقام <hesitation> أثناش، <hesitation> سبعا و ثمانين، خمسا و ربعين <hesitation> تلاثا، ربعا و ستين <hesitation> تسعا و عشرين، إثنين و سبعين <hesitation> تمنيا و خمسين، واحد و تسعين و ستا و ثلاثين.